Tehnoloogia abil saa tavalinõ inemine näütüses otsiq retsepte vai trikke, kuis parõmbat süüki tetäq, a tehnoloogia abil saadi ka üts sääne trikk selges, et kuis tetäq lihha kolm-D-printeriga, ilma, et eläjäle haigõt tetäq.